Nak ki pulamat lakxumajan chu lakchajan ta chakganan nak pulkaka nak ama pulkaka wi puchagan. ama pucchagan ta tlawuanit xa kiwi xa puxknankiwi chu wi tlamak patuy, patutu lak lakga tlamak ana mucan lkgaga akmukan chi chuchut xlakata ama chuchhut loteke nawan akxni chi lichakanankan ama loteke chuchut nituwua makxteke xli tsetseke ama snapapa lhakat nachu tamaklakaskin ama lichahkan wanican sote shlakata snapapa natuxhtayacha lhagat nachu wi luwan nema snapapa tlawa lhagat. hxi tuno la chakganankan chi tamaklakaskin puchagkan ama xa luwan nema litlahuakanit cemento, chi yaj tiwelikmakgaskin chi watiya maklahgaskinkan lichahgan nema mahgaminacha luwan wak hxatatamao

Nak kinpulataman ah magkgan tixtalamana tunu laxtachakganan ix lhakgatkan xlakata lan nawan snapapa namakgxtakga xa xa tiyat xlakan pulh xtamunuwali nak akgtun lanka xalu ama wa ama wanikan xa lhkaka munikan chi lhuwa chuchut limatsamakan limatsamakan ama chi lhkaka lotakga wan la ama a chu lakganikgo lhakgat la achu tu laktlawakgo ana chi ama lakgmujunikan, lhakgat lichakgakan xa chuchut lhkaka lan makgxtakga uyu walinikan chi lichakgat lichakgan xakak xakak xakgakgan nak puchakga munikan chi chuchut lakg lhuwa chuchut chu chi ama chakganankan snakgakgan chi astan makgenunikan xa lichakgan uyu stankganankana chi tlan chitkan pulh stankgakan mawakakan nikachichini xlakata tlan naskaka lhakgat.